Ikyɛng fi imi fok nta isɔ me ayɛt nayak nafi ibaas yit yet asirik akyang. Asirik akyang ba nye wu ba te gak ashi na ba tsɛm nkpwen kyɛng nyɔng fɛ ba di te kukparap, na ba tsɛm na ba suu, na ba se agak ayɔng fɛ ba nye wu, na ba kɔ na ba tsɛm na ba di te, na ba di te nanang, na ba sak ni yereng. Na katsong na diding, ba da sɔ, da fok wu, a ta makiyi. Imi ki in tse kutomong ki in sɛ asirik akyang awo, kɛ ba di ret acawa, kɛ ba di nye ikap ni nam naton e, in fok agbagba min kyɔng tɛ fin in sɔ asirik awo. Ki in sɔ sirik in fok agap irɔm'in zɛɛt. Akone yɔng ni zen ikak, kin in dorok nadiding, in kpɛng, in kusu yisi, ikyɛng fi imi da teng in ya na diding yet asirik akyang fin in da sɔ. Na sɔ wu, ni zen ikak na woso ma kunom bɛ nate na yas, nɛk akyɛ in fok nta sɔ me, a sak kurɔm'in te gbagba ngma ikyɛng fin in ya, ey i bɛ na gap ama a di nɔɔk agbagba kyɔng tɛ asirik akyang di nasak awo. Ide me dɔng in shim isɔ wu makiyi, ke ba nye iwu, ata na sɔ wu. Kɛ a ta kabos, in kyem in sɔ ayɔng awo, nɛk ki in fubuk kazining a da sak kafa min da mos, ke asirik ta hwa, a sas makiyi, iwu wu a di sas imi sɔ, iwu wu a di nɔɔk agap, iwu wu a di sak in fok nta kusot'in, ni in fok kurɔm'in zɛɛt. Ide me dɔng fin in fɛ in fok nta isɔ asirik akyang ayɛt nayak fi iyit kap'it, ayɔng fɛ ba nye ni nkyɛng, ki ni tsong ayi, ni kukparap kuyɔng fi iyit kap'it afi ibaas yit.